﻿Yan Yandepuere vaera ɨ ikavigueva yau, jaeko yauta ɨ añetete ou ivɨgui guiva, osea <hesitation> oime mbomba rupi ñanoiva jokua reta ma ipuro yandeve guara, jare jokua reta mbaeti guinoi jeta sevegguara mbaeti contaminacion guinoi. kua i oyembotratagueva, oimema jeta mbae oiti pipe irü kimiko reta jare jukurai jeivaera iyeipe reta iteipireta de que sanova <hesitation> se mbaeti jokua arovia mbate erei jaeko seveguara mopeti i natural